<hesitation> iyalwa nga wud cha manda thra dee sabulava batagh we nga wul cham chamva ku yah yah chan ma sabula ei marah cha la’a dghwiɗ a sabula va ski kwar da kwar ghee nich la’a aujuwi kwar daw la’a dafte ei oui da man da manu wude a thra dee sabula a dag chik ckiee mak mure ei sabula nacha manda manud thrad dashire cha ghwa’a da ghwa’a wude kaya ei sap chee cha gwalamuta ch sap cha jugwe ska cha fayi wude ana ke ghwai da kathanga ana iyalwa hina asawil dagagh ga yuɗe cha sabula nai sabula dak par vgha <hesitation> omo dag par vgha <hesitation> om dag ghwaa zaana nga dag par vgh chee om va dag ghawaa zana nkwe a oma sabula nai dag parvgha nai gag ghwaa zana a ksagagh ga sabula na ghawa’a da ghwa’a wud zana ghwaa’ da ghwaa kunik cha ske nga wud parda vgha da shirva. Ama mta fich da ku’ il dag pan gha sabula ga parvgha zan na’a ei bla wud kee pardi vgha da shire kuomo dag ku ghwaa kathan sana zee sabula ku’ile ay da man da wi kau bla ka ka pardi vghau <hesitation> da man dawika ku’il da kuɗan zigha aya sabula nai dag par vgha dag sabula dag parvgha san ma shiih shiih-shih-shih ta ghaɗa ga par vgha dagh vgha nkwe lilinge nga wude ghwaa da kathan ta hsirva de sabula dag par vgha va nah kamta cha sabula ngha nghaka nai na kwangi zadizda laei fta vgha nai nah na zadizda la’ei fta vgha nai nah kamta cha lusaka a gwaya ka tva a hwayaki kamaɗa kwa <hesitation> wud sana ngha nghaka shih-shih-shihe nai wud na tva nai wud na maɗa kwa nai wud na tha thi thath matavi anng ahaz ga yuɗe ana tak namay aske gata gatau e tva na nghngh kafa tva kasag titkwa va shih-shihhta ksag cha nah na cha tva ei mur kna mavakwa sane bam tva sani mure tva njag chane tva sane mure tvan mak mur daghine tvane ei nga na ma akwa da ma’akwa kee de ski kwar da kwara mavakw ha zanna’a La’a cha la’a ei la’a ana-ana sshih shihe ana chak muranne ka chid bla ke gwinam guya da kwara ei madakw ha ama tva sane ksag cha ga nas ski ngha ngha ka cha la’a sunuk ghwa di nga kɗa janam m la’a cha nah ka. ta chh ga wud kava ngaka da blak tak nam kwana hina ki hana hava aya nina kwaraɗ kwama ei la’ae thana chee sabula zan na’a ghda thra cha sabi;a ghda thra chee omu ei nah kam cha om-om ma tar gule shih-shih te kuwir de campanivak na manda dite kuwir chee yah chane ku ninai na man thra ɗiɗiye naina gule man thara marra naina sule nga man thra ɗiɗiyi va ngha nghaka a sabula nga wude var a da sak de sabulla va ei omu ski ana manda vaar’a da varawude a saka zgaga kwata zgaga tasa ei var in de omu wudtare ei sabula guli na ahwa’a da ahwa’a wude ka’a a kathanga nhki a kwar gur dawagh chi tama da blat kike pari vghat shiree va’ikamta ama dagh par vgha zan na’a nga wuɗ ghwa’a da kathang va nga wud var a da sak va nga wud var a da tas va a kwar gur da wagh kwara <hesitation> sabula shih-shih shihe naina tva wude naina madakwa wude naina gule nga maɗakwa wud va <hesitation> damassa ha nchka lusagh nagh sana kda la’ankwe ski ana mandi man ne <hesitation> nah kamta che sabula dida lusaka lus sani <hesitation> la’a kam nga naiva la’afta vgha cka nga naiva ama <hesitation> gam vghachka naina magwa vhja kar avgha ckani kar’a kara kar’a haz vgha chkani shih-shih shih sabula naina kara kara vgha naina nah na ka’a vgha kna ghaɗatare a kar’a-kar’a vgha a tva-tva wude a maɗakwa- maɗakwa wude naina gule kar’a vgha nga tva wud va nga maɗakwa wudva vghankwe ski kara kara kara ha l’akam azdil la’a dghine nga la’a ma’a gidim vgha chkava nga la’a gi am vgha chka va kada gamka kashi ka wile tgha’a-tgha’a tgha’a hazi vgha chka chkanisani wuɗagi nchkanisane nai ksag chaga nah na chi <hesitation> sabula nchkani sane gule inchkan cha kwardaud flata gaa omu na gule nai na kwangil zdil zda <hesitation> a la’amvgha nai na kamta gle <hesitation> kaɗee a kaite guli wuz kai a kathang a nah kamta gule nchkani a la’a fta ga omu zgaga sabula ta.